أكثر شهر حار عندنا هو يوليو فيه الحرارة تكون شديدة وتوصل درجات عالية. أما أكثرها برودة فهو يناير تنخفظ الحرارة بشكل كبير أما الرطوبة بالنسبة لنا أغسطس يكون رطب جدا، بينما أكثر الأشهر جفاف هو مايو ت- تكون فيه الأمطار قليلة والجو جاف جدا.